अगर पुराणा ल्वो यात्रा कना छिन त तेमा गलत क्या चि, तेमा सबसे बढिय बात या चि कि सि अपणा ज्वो बच्यां दिन छिन, तूं दिनूं ते अच्छा तरिका से जी सकदन। चाहे सि कखि भि छिन जाणा। कखि भी घूमण छिन जाणा। दरअसल क्या व्हंद कि जथ्या भि तूंकि जवनि रौंदि स्या खाली अपणा लौड़ूं या नौनि का पेथर बीत जंदि। तेका बाद अब यो तूंकू आखिरि टाइम व्हंद। तेमा अगर सि घूमणआ छिन त स्या ज्यादा बढ़िया चीज चि।